Nahay namatotra aho taloha satria nahita fampiaarana tamin'ny aterineto. Fa izaho moa tsy manao kravaty dia tsy adino ilay izy avy eo. Dia ny olona manodidina anahy koa tsy dia manao kravaty matetika. Izaho koa tsy dia mivoaka ny trano matetika.